<hesitation> Biby fantako hoe managna teotra mitokantokana izy anh: <hesitation> vorondolo agnatin'izany de leopara, de orsa mbanà panda, de tarondro anh, de tigre koa agnatiny.